Ah! mba niasa mafy akoa agnao za nda tato ho ato, nagnino laotry? Sa mi- agnano an'igny raha nizakaignao anahy igny? Hagnano concours ame fanzaka igny agnao fa tegna sy miala ame kahier sha nda ki da, mba moramora ay avao.